عادة ما النور إني نستيقظ معاه الساعة ستة الصبح، ونبدأ يومي بفطور خفيف مع التالي نبدأ في جرايتي، ونشتغل حوالي ساعات الحاصل ما تنتهيش اليوم نهائي، ومع العاشرة مساءا تلقيني خلاص رجعت ركظت، ونحاول نرجع إنام، ساعة اطناش أومع الاطناش تسع ساعات بدري.